nijool jo ilibul asiil aŋamé nasiil: surubo sibajowo; garingééj sén ébara. Ēli nay sijaholi gufaan ésiil sinaaŋ nébara; nang asili so apuréli so, sitiŋo nujaam numi sinaaŋ sipulopuur sasr aan éséén aan bu fucoho. Mais ñé jaat ubajuta yo. Nuŋanlaal façon écé yan jirégémé gakarari; mais nang asiil fugénol: garingééj gara éñul bucaŋéén, ébara yara ésiil sinaaŋ.